<hesitation> <noise> Zay aloha da tsy raha tsarotsy ka. Alainao emponge igny, da eo gny misy rano miango, <noise> da atspfiky ao, da alay i da fo-forety da miala koa ñy rano; da ahery amin'gny misy rano ao ndraiky da safosaofa eo; da fihezy. Laha rano be moa da atsofoky ao; da minday rano maro i miala tao da fihezy mandrapaharitsy gny rano. <noise> Da hôkizay.